Karapua reta extranjero jei supe iru ñepe retava jaeko kua reta omombeu oyoƚpe tembiu öi yave jaema omombeu reta erei jaeko opirai reta, oëtu reta jare oyandu reta jaema jukuraiko ojo oeka kiapeko oime tembiu oïa jukurai omombeu oyoƚpe reta ipere vaera ñapƚta yoguƚira jou jaereta oïape